<noise> tempo lako sangena manggenuma kebanyakan mawaderinte lengkali makelang lengkali momake soalo lengkali roda tanyae sakumelang man rinte tii makelalaku kinegarisan lolaku ngudukut-dukut ma serawet magaret selawi kitungkuku lengkali ngenanuma nda dapat obat terpaksa mengeleko unanu rumpu macam <noise> rumpu macam dulu <noise> kalo mangenanuma <noise> rumpu macang ti'i <noise> padang koelako sawia lalang jadi menomoujungitu <noise> ujung rumpu macang <noise> wotukusun <noise> kusuntu weigoso kinagoresan lakoti biarjuga kami tua sakapelangen mengeleko rumpu macang karna sawiabale tungkara siaope toroserewung torotungkara nonampeu undang-undang dukut-dukut laeng tansananuma ya rumpu macang tiin empengeleken yo sio juga rumpu macang sananuma gosalako guwite aina maanto sumedek aikakasima'a piraanga haritu lakenangi no peramo lakenangitu kimeruto min <hesitation> engkangoka berarti tu mempan urumpe u dukut <hesitation> anu tiin rumpu macang tiin jadinitu kekuatan samengananuma rumpu macang taansawiamale terbanyak hentung kara kapare <hesitation> napanengutun serewung ni tu juga toro pa <hesitation> pas pa undampela sake garisan taansakoweiten saduana kunmina malenais siu riami tungkara lengkali pasawuten nongka tengkara aipaka pela pelanekoman karna nanaan tungkara tiin tansakadepasaka tungkara na do kenegarisa no mengalakiadiu mengalakiadiu mengelek apade capa eden seruwung moia inanu gosok <noise> aditukusun noange serewung ti'pakapa kosonoe serwunggu tungkara ti tugosok mangengu empela kinegarisa lukenange tunaparamo aimo perlu ubat mange dokter ni'tu mokampa Bapakensia kawuang kampung-kampung tungkara tiin serowung kapa sananuma rumpu macang